<hesitation> la san dɛna la mam, mam sakɛ ya ti mam wan zi'ire la n buuri ti tu sɔsɛ gana ti n kiŋɛ ka zi'a la n zɔduma, sɛla n sɔi la, la ana la se'em me, yele san ta paɛ fu, fu buuri n wan zi'a gee fu zɔduma, fu kan nyɛ ba bã'a puan, fu kan nyɛ fu zɔduma amaa fu wan nyɛ buuri, nɔŋɔ puan fu kan nyɛ fu zɔduma gee fu wan nyɛ buuri, yele puan fu kan nyɛ fu zɔduma amaa fu wan nyɛ fu buuri, dãaŋɔ puan fu kan nyɛ fu zɔduma amaa fu wan nyɛ fu buuri, dinɛ zuo la, mam wan sakɛ ti n sagum saŋa la n yire duma n de n buuri gana n sagum saŋa la n zɔduma sɛla n sɔi la zɔduma ba boi gee tara saŋa mɛ ti ba kan le bɔna amaa buuri saŋa za'a ba boi la fu mɛ ka magelum yese la san pugum bɔta la ana la se'em me.